Wor Portugalin kunnen ishinnen aneni, viazia, viazi tamua, chaia, supua ,maragea, chai aneniti, chai anen supuati, amminen won ishin dib ete nyaat, amminen dib ete sagale anenifa nyaati, sagale workiafa, sagale ak midanifa, won tan dudu wot changanyite akan nyaati jar kun sagale ak mayeden fonifa sagale wol kas daba, kdan marageafa ,midan shushu, midan shabalake kan fa nyaati.